Ku ma noq näe verevät värmi, sis muq meelest verrev um sääne tukõv, intensiivne värm. Armastusõ värm, vere värm. Suurõmb osa maailma lippõ um verevägaq. Noh, tukõv, intensiivne värm, elorõõmsa värm sääne.